जु टमाटर सॉस चिन जु हम बाजार बाटिन लयन वेगि ता गरंटी छे महीना, छे महीने ता गरंटी मतलब वे गरंटी दी रनदि अर जु हम घोर मु बंडोदा, घोर माँ हम ज़्यादा केमिकल डालदा नि छीन वे हम ज़्यदा से ज़्यदा योक महीना तक चले सकन कि हामु खांड तक उ अच्छू रन ऊ खराब नई वन।